Cuminciuma dal mani ch'al e fait a cürva, pöi a ie ën bastun e sül bastun a ie dui pülsantin, ün ën aut e ün ën bas ch'a servu për düverté e për sarelu, pöi a ie tüte le stëcche e atacà a le stëcche a ie 'na teila bin tirà ch'a dëvrìa servi a pa lasè pasé l'acua